Aha sente ez'ahiiguru munonga. Ekindi ekindakunda kurya ekiraseera n'enkoko. Enkoko okukira munonga ez'enkoko enkoko ez'Enkiga. Enkoko ez'Enkiga ziboniire munonga. Ziboniire munonga n'abantu ahabw'okumanya ngu ziboniire munonga abarazitunga baraziseera. Ez'enkoko n'obu ziraabe zireeriisa zo zireeriiza, zireeriisa zirya buri kamwe akizi akizarenda konka zinuzire munonga kandi baraziseera omu katare na n'abantu aba abaraba baraziguza omu maka gaabo baraziseera munonga konka ziboniire munonga. Ekindi hariho muhogo. Muhogo nayo erongyera amaani, erongyera amaani ahaakuba nayo eine ekiriisa, ekiriisa nikyo kya kimwe na n'eki ebitakuri biine carbohyrates eki- oku turikukyeta omu Rujungu. <hesitation> Ekiriisa ekyo n'eky'amaani nikiheereza amaani munonga munonga. Ekindi ekiraheereza amaani n'akahunga. Akahunga, obuhunga turabwiha omu bucoori ora- ora- orahinga ebicoori byawe waamara kubishaaruura orabitwara bara barabisa, baamara kubi kubisa harugamu esaano, esaano egyo niyo turakoresa kugoya akahunga. Akahunga ako mbwenu karaheereza amaani, kaboniire waaba orakarya orakuragye, oraba oine amaani marungi munonga.